Ma' patal kikuxtal wa ma', ma' yan b'a'ax ki- kika'aj ki si wa ki tan kib'ensik b'a'ax ti kina'atil to'on yan kik'ochol taanil ti kinoj tat ajk'uj kik'atej kuluk'es tulakal k'eb'anil ti to'on, b'aylo' patal kikuxtal ma'lo' ma' patal kikuxtal wa ma' kik'ochol ti taanil ti nojoch tat kik'atej uluk'es to'on tulakal kiksip si'pil to'on ma' patal to'on, yan que yan kik'ochol taanil ti kitat y k'atej ti'ij kuluk'es tulakal k'eb'anil tulakal b'a'ax yan ti kitu tukul tulakal b'a'ax ma' ki' yan ki ta- tan kib'ensik ti kipachil ti kitukul tulakal b'a'ax ma' ki' yan kiluk' yan kiluk'sik to'on xan, yan kik'atej ti tat ti la'ayti' yan u- u- uluk'es tulakal kisi'pil.